اه انظني ما نصلحش في الخدمة اللي تتطلب ال-العمل اليدوي والشاق والرتيب اه زي الخدمة في المصانع و الشغل الروتوني الروتيني اللي ما فيش فيه تغيير.